ما أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق؟ كيف طبقتها في حياتك؟ "أفضل نصيحة سمعتها هي: "توكّل على الله وخلك دائمًا صادق مع نفسك ومع الناس طبقتها في حياتي وتوكلت على الله في كل خطوة أسلكها وما أخبي شي عن الناس الحمد لله، النصيحة هذي خلتني أعيش حياة أبسط وأهدى بعيد عن المشاكل